اي شلون نسوي العيش القدر نحط فيه ماي حار ونحط فيه العيش ونقعد ننطر شوي عشر دقايق ربع ساعة لين الماي يغلي فلين يغلي نقصر على الحرارة من الفرن وبس نخليه يبرد العيش ويكون هاي العيش جاهز للأكل